Prima ëntà pìé le piante giüste, cuindi për ezempi <hesitation> le albre, pöi ëntà taieie, ëntà feie tüte a sfrizeie, ëntà büteie a maceré ën l'acua e pöi la pasta ch'a ven fora, ëntà fela süé, ëntà mes-cela cun la cola e pöi dopu a s'cumincia la lavurasiun